Taka <hesitation> este vinadii este nituu nuu ye'e, este njuniru kuntero esta kaka nanun kendava este chi kunjuniru ngue nar noni pero no ye'e, tekava este cable nuka va'a vaka'a chi njuninrú njuerne niurno chiken ndava taka este mono kendava chí injanu kunderó kunderu nunu kundero pero, dignan nganuu cheva'a njuina já este pero kuni njuernuu chí kaja tunru chinoche kava cable nuu kavachí nguero nani avión njuero nute'e, chinani antena chikada conetaru nunu chí este nan ndachivaru nunu chí iho este chindonona junino iho njuni kundero.